We got ley standing broom and we also have ley inside broom ley standing broom la ley one st- ley stick on it you can stand up with la one you then sweep ley dirt you standing up sweeping ley inside broom ley one a made with ley palm with ley straw palm a made la one made from ley palm tree ley palm straw ley park it together we use la one in ley room to sweep our room na where you can bend down with a you bend down on your back you hold it and bend down on your back and sweep in ley room or piasor floor or in ley house.